Chai nkaakikisha nookiitootiya muda mulihi, chujaa chupii, ukaakikisha wosesirie na mezi, ukahakikishe uuhile vasinga vanywile, usie vyombo mezi kwakile vyaboha.